الشعر هو شي واجد مهم في كل الثقافات وكل بلدان العالم وكل اللغات. حتى لو مثلاً الواحد يقول ان الشعر هاذا لا هاذا مال أول هاذا مال الجاهلية، هاذا شخص غلطان لأن هو ما عنده ذوق وما يقدر ان هو يتصل ويا الكلمات لأن هاذا الشخص ما يحب حتى يفكر في أي شي ما له علاقة فيه هو شخصياً.